انسانان له خوړو سره جلا جلا حساسیتونه لري او هر خواړه هم ځان ته جلا حساسیت لري. <noise> تر ټولو عام حساسیت خارښت، پرنچی، د سترګو اوښکې کېدل، توخی او تبې دي، چې د ځینو خوړو په خوړلو دا حساسیتونه پیدا کېږي. مثلا، د ګرمو خوړو په خوړلو، بخار دانې یا ګرمي دانې د انسان په بدن خېزي او د یخو خوړو په خوړلو پرنچی او توخی پیدا کېږي.